Sj meyj kyerjkyerjnyi na m'esuafo hcn adwen efi adze a yerusua no do a, dza odzi kan a mebjyj nye dj, mebegyaa adze a merekyerj no. Na ma ama obiara asojr, obiara sojr a yjbctow ndwom a asaw ka ho na yjdze atsentsen hjn apcw mu. Cba no djm a, ntaa ma yenwie no, nna obia n'adwen efi adze kor a nna n'adwen wc do no do na cdze n'adwen bjba ebetsim adze a yerusua no do, cno ekyir no, mobctoa m'adzekyerj do.